Karazagny môfo le haiky môfo dipain, môfo bota, môfo jôfo ,môfo lafarigny, môfo megnaka, godrogodro mbol môfo ze <noise> satryy ,môfo bontka ,môfo ambazaha môfo saôgno